لوكان نحب نولي سمكه نخير لسابي الناس يحبوها، ولكن على اي حال ياكلوها تاني لذا لا احب يكلوني، لذا نولي <hesitation> ما علابليش نولي <hesitation> حصان لبحر أي شيء ولكن مشي سردينه لأن ساردين ياكلوه الناس.